Eee kukurei rege into an arukogiguine, nnege into an anikokui maigim ee kukulei mm ama ureita toi iko kukulei koroo ke nke onogosi ekopiro freezer auu lonrogogimoi. Iko rege oi ama ugusiee rogogimo toi okee stew tontokogiguine an apakogigui ragai kuagono an apakogigui tokitogino ama kuagono toi tokitogino to bean nko capsicum rougai toi paraim poginoo mm toi pogim oo egu nno nno tai nororo iko oi kukulei iko koroo okee ke nke nno taino norob tupa rarei ogo tuntupa rogigui, tupa lasi ogo teikso mau mani toipasi. Tupararei ogo teiko aike ikonogu aike sisiono. Maumani sisi teugu toitoi pogigui, egu noke iko kukulei un-nkee kukulei unkee legee into an apakogigui, kukulei unke regere mm toi oo ureita taa arukoi pogim. Luu arukoipogino akogere luu katukogim akoo kukulei. Katukogino egu toi mino egu tugee pokapogim toi iko kou moko pakoi pogino egu toi raguloto pogino egu toi an angom. Tegu iomumorogu arukogim, nomu nagai apogigui toi mumuing etogim. Mumuing etarei iomunogo tegere makasilu toi mumuing etogin. Tee nkoo tapaia toi mumuing etogim egu nagai nno ogo roasting etarei inomuno noge toi roasting etogim. Roasting toi tai oke tagere oguai kuago toi roasting etogim ropa toi rakapai piro kurauga piro toipogim oo. Egu nai ogo happen gere ogo toi porukogino raost eurui. Egu nagai nno ogo tee ekopiro nagai ekopin aigouee minno nagai ei toi kosigee nun mumo nagai ee aike intokoo ikonko kukulei nkoo nagai minno, totopeni gere arugasi, nagai pisigere porukogino nagai kagogim, kagogino toipogim. Egu ege tei lege ege tee nagai eguu kuru minkoi pogigui toitoipogui iko kukulei apokui ikoo kukurei tee iko niga kakulei unke tee mani toi pasi nkosi store nkego touno ama mani toipasi ropa tee akonogu aike tounoke legu nagai iko kero store nkee pumpogimo intooko arukogimo toi toipogigui iko, nn ikoogo store nke tee kuruming koi parei ogo kuru min koipogigui. Egu nno tainoro nagai pan paraing pogigui, ikogo tee nno tainoro tuparogigui, ikopo unke tata tee io munnogo tapa logigui. <noise> Egu ropa ikogo <hesitation> okego iko kopiro ice nkee intoko apa kamo toi egu toitoi pogim oo. <noise>